Mënd mbishkarh ca vajë, ca mustur, ca kripë e me ca llumi e xha ke një shurbes çë thërritet ammogghiu o salamarigghiu in siciliano.